қыз балалар біраздан кейін ұл болғысы келеді ұлдар біраздан кейін қыз болғысы келеді
қай ағзаны ауыстыру жүз пайыз кепілдік беріледі жалпы
көзді ауыстыра аламыз
біздің қолымыз жетпей отырғаны ішек
жыныстық органдарды ауыстыру жағынан рұқсат берілген мемлекеттердің қатарында ма негізі
иә транссексуал дейді ғой мхм олардың паспортында ең бірінші ер адам деп жазылса сол қалады
қазақстанда көп пе аға негізі
солай қылып жатқан қазір жастар бар
ассалаумағалейкум құрметті интернет қолданушылары
ыыы желмая интернет жобасы эфирде
менің аты жөнім данияр есен
ал бүгінгі менің қонағым медицина ғылымдарының докторы профессор жақсылық досқалиев
жақсылық аға ассалаумағалейкум
алтын уақытынызды бөліп ыыы сұхбат беруге келіскеніңізге алдымен алғысымды білдіргім келеді рахмет
ал енді жақсылық аға совет кезеңінде совет уақытында осы трансплантологияның осы трансплантологияның ең мықты дамыған орталығы мәскеу болды ғой негізі иә
иә мәскеу болды ол мәскеуде де тек қана бүйректі ауыстырып салатын еді тек бүйрек қана тек қана бүйрек
алматыда алматыда бір мың тоғыз жүз жетпіс сегізінші жылы осы сызғанов атындағы институтта ы хирургияда
ы сонда ы бүйрек ауыстыру операциясы бір мың тоғыз жүз жетпіс сегізінші жылы профессор сутыка деген сол бастады ммм
содан кейін тоқсан жетінші жылы біз ыыы сол пересадканы бауырды тірі адамға алматыда жасадық
өкінішке орай бір аптадан кейін ана кісі жасаған науқасымыз тромбоэмболия дейді м содан қайтыс болып кетті
ал енді бүгінгі тандағы трансплантология ы қалай дамып жатыр қазақстанда
дамыған елдерде мысалы органдарды ы мына мәйіт жүрегі тоқтамай тұрып мхм миы өлгеннен кейін алынады
мінекей сол әдісті біздің қазақстанға да еңгізілді
екі мың он екінші жылдан бастап біздің қазақстанда мәйіттен миы өлген адамдардан ы органдары алынады
рұқсат берген жағдайда
жоқ ол ол заңда көрсетілген былай мысалы біздің қазақстандықтар мхм тірі кезінде өзінің қарсылығын көрсетпесе қолхат жазып
мен органымды ешкімге бермеймін тиіспеңдер деген сондай қолхаты болатын болса одан ешкім де алмайды
егер де ондай қолхаты болмай жатса мхм миы өлгеннен кейін дәрігерлер оның органын алуға толық құқығы бар
ал аға қазір мына ұлттық онкология және трансплантология ғылыми орталығында қызмет атқарып жатырсыз иә
айтуыңыз бойынша жарты ставкалық жұмыс иә иә иә
ыыы қосымша басқа қалаларда жүресіз
иә шақырса басқа жерге де барып операция жасаймыз мысалы ақтөбе мхм шымкент ыыы мына шығыс қазақстан өскеменде ағза ауыстыру жағынан
содан кейін енді бұл жерде қазір екі жерде ағза ауыстыра аламын бүйрек бауыр менің ауыстыратыным
жүрек енді мына центр кардиологияда жасалынады
жақсы аға енді айтыңызшы жалпы ең ыыы енді әрине кез келген операцияның кез келген отаның оңайы болмайды енді ол бәрібір мхм
бірақ дегенмен де осы транплантология жағынан алып қарайтын болсақ ыыы қай мынау ағзаның ағзаны ауыстыру жүз пайыз кепілдік беріледі жалпы
мен қайсы мен енді қарапайым тілмен айтайыншы иә иә қайсысы оңай қайсысы қиын
иә мен сізге айтайын ы бұның енді оңайы оңай емес
соны айтып отырмын ғой оңайы жоқ бірақ дегенмен де бірақ ыыы ең шапшаң жасайтын операция ол бүйрек ауыстыру
ал ұзақ жасалынатын ол бауырды трансплантациялау
бауырды бауыр мысалы біз тірі адамнан бір адамнан бір адамға ауыстыру үшін он екі сағат хирург аяғында тұрады
ал мүлдем транплантология жасауға келмейтін ағза бар ма жалпы организмде қандай да бір дене мүшесі организм мүшесі бар ма
енді ауыстыруға келмейді мүлдем әлі медицинада жоқ былайша
мен сізге айтайын ол да мынау біздің қазақстанның қазіргі қол жетіп отырғаны және де неге қол жетпей отырғаны сонда өзіңіз түсінесіз мхм
мысалы қазақстанда біз бауырды ауыстыра аламыз өкпені ауыстыра аламыз жүректі ауыстыра аламыз ыыы бөтегені ауыстыра аламыз ұйқы безді ауыстыра аламыз
мінекей және мына көздің көзді ауыстыра аламыз
көз болғанда көздің алдында жаңағы ағарып кетеді ғой роговица дейді мхм соны ауыстыра аламыз
ал біздің қолымыз жетпей отырғаны ішек ішек ішек ішек ішек болғанда соның ішінде мына
ас ішегі дейді ғой ас ішегі тоқ ішек ас ішек дейді сол ішекке қолымыз жетпей отыр
және де мына миды адамның басын ауыстыруға соған біздің әлі қолымыз жетпей отыр
жалпы енді қазақстан мынау ы жыныстық органдарды ауыстыру жағынан рұхсат берілген мемлекеттердің қатарында ма негізі
иә иә иә иә өйткені ыыы бұл ыыы мысалы ыыы кейбір әйел әйелдер деп санаймыз ғой қыз балалар біраздан кейін ұл болғысы келеді мхм
кейбір ұлдар біраздан кейін қыз болғысы келеді
ы оған қазақстанда рұхсат берілген заң бар бізде бар иә иә иә ауыстыруға болады деген
бірақ ол көп емес көп емес бірақ ы сондай рұқсат берген
ең дамыған ел осы ы ол ыыы тайланд тайланд да
оларда былай мысалы ы мына бала өсіп өсіп келгеннен кейін бір жасқа келгеннен кейін әсіресе мынау бозбалалық шағында мхм
барып айтады мен қыз болуым керек мен ұл емеспін
мен тіпті өзім ұл екенімді сезбеймін мен қызбын деп
өзіне сондай былай айтқанда психологиялық жағынан ы өз өзіне адам сендіреді
өзін анықтай бастайды иә иә сосын барып врачқа айтады мен қыз болуым керек еді бірақ енді табиғат шатасып кеткен шығар мені сол өзім қыз қалпыма келтіріңіз деп мхм
енді онымен бір жарты жылдай психолог жұмыс жасайды жоқ сен ер баласың осылай осылай деп енді жарты жыл мезгіл жоқ деп
не қылатын болса бірақ бәрі де ақылы өзі ақы төлейді
қазақстанда да ақылы
жоқ ақылы қазақстанда ақылы бұл енді ана кепілдендірілген көмекке келтірмейді
бұл косметология секілді сол сол жаңағы былай айтқанда сол бағыттағы жасайтын опперациялар
а соған кіріп кетеді иә иә иә бұл көмек емес мхм
вот осыған орай ы бір жарым жылдай ма гармон жасайды сосын енді косметологтар жасайды жынысын ауыстырғанға шейін мысалы ммм
қыз боламын десе енді мына жасанды ы кеуде безін жасайды ммм ы және де мынау басқа жағын фигура жағын енді силикон сонымен келтіріп
енді жыныс жағына келгенде енді ойлан дейді мхм
ол енді тағы да күрделі қаражат керек кейбіреулері сонымен тоқтайды
енді барлығын ауыстыруға болады ер адамның тағы ер адамды ы әйел адам қылуға барлығын жасауға болады
бірақ мына дауысын дауысы өте қиын ммм ол дауысты мына голосовой связка дейді ер адамдікі ерекше болып келеді ммм
былай айтқанда қыздардікі жіңішке болып шығады дауысы вот ең ы қиыны сол адамның дауысын өзгерту
а былай ы түрін бәрін келтіруге болады
а мына ер адамның әйелдің дауысы қылып шығару ол өте қиын
қазақстанда көп пе аға негізі
мен енді санын білмеймін бірақ солай қылып жатқан қазір жастар бар жастар бар
енді өзіңіз білесіз жақында жақында емес осы бір екі жылда бір жағдай болды ғой ммм
бір ыыы жігіт қой енді жігіт сол бір қылмыстық жасап қойған болу керек иә иә иә енді оны қайда жібереміз иә иә
түрі әйелдікі ы бірақ паспортта ы жаңағы не ммм ер адам
а бірақ мен сізге айтайын бұл бұл транссексуал дейді ғой мхм олардың паспортында ең бірінші ер адам деп жазылса сол қалады ешкім де ауыстырмайды әйел деп паспортына
мынау енді оның бәрін юристтер айтатын болар бірақ солай
рахмет бүгін енді уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге
ұзақ ғұмыр тілейміз аға өзіңізге көп көп рахмет сізге
бұл желмая интернет жобасы қымбатты оқырмандар көрермендер
біздің арнаға жазуды ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар
әрқашанда жиырма төрт сағат интернет сіздерде қосулы болсын
ы бүгін бізде бүгін ыыы бізде қонақта болған медицина ғылымдарының докторы профессор жақсылық досқалиев ағамыз
тағы да ағамызға көп алғысымызды білдіреміз жақсы
рахмет келесі кездескенше
рахмет аға көп көп жақсы мхм
так данияр мынаны алыңыз қазір аламын аха